ஜாவா தீவுகளில் ஆரம்பகால மனித மூதாதையர்களின் புதைபடிவங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட. மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனித வரலாற்று பதிவுகளை இந்தோனேசியா கொண்டுள்ளது. இந்த புதைபடிவங்கள் ஜாவாவில் உள்ள டிரினில் கிராமத்தில் இளம் டச்சு உடற்கூறியல் நிபுணர் யூஜின் டுபோயிஸால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனவே ஜாவா மனிதன் என்று பெயர்.பெரும்பாலான 'நிபுணர்களால்' முதல் உலக நாடாக இந்தோனேஷியா கருதப்பட வாய்ப்பில்லை. இது வளரும் நாடாகக் கருதப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.